<hesitation> minn xki gap kwidad lo diꞌltsa xkuꞌn sdzakga gow pur nup gix nge xki, gakda bekwaꞌn ni nup gras ni nup gowda, dzekna lëꞌkga gap kwidad dzekna bëtkwaꞌnda xki bët gakda nixnë gakda lo, mas nup gix xki gey nup lchoꞌx o nup px̱iꞌx o geyga nup lo lgit wëts gunusa tsu nup zëd lo gowma.